Ny tombosoa amy <hesitation> amy hany hoani-manta zagny izy da mbola vi- azognao aby vitamine miaro calcium amignazy, fa e voka-drasiny koa zagny amy hany hoani-manta laha ohatry ka sy voadio sara izy ohatry misy an'io <hesitation> atody haka io ohatry na atody haka, ohatry hoe <hesitation> mihigna salade agnao ohatry de la sy voadiognao sara io, ame ragno ohatry asignao sur'eau, de mety possible a na io frezy io ame fahasalama da mety misy arety mety ho azognao amignazy.